Chini yakni tei yakung yasku rana hinkhe bono kaham khe sudi tei aste aste khai radi ongya khe bahan fano rajagwui mano. Yakung yak sukhai yasku norom ongo tei klaisa khe raoui mano tei belai bahan naharwui ta radi. Yasku no bono ramani manwui bai no radi tei bowa no ba wardi tamo hinkhe yasku besero kwbangma <noise> moila jomogwui tongo tei abo bohogo thangkhai bohok sai mano. Yasku no belai kolok khai ta tondi tai bono rabaikhai bono hachalo khibidi.